Oroma di mi ra tomaghan ogaghiri ami miratomaghan mo odi adighi agey oye odi ku di ghi oye di koo gho looghan loor esi di ligho loogh idighe. na dighi oye di na ka saar ghan ikaaraph oye abilenaan ghan. edighidi ikaraph oye na̱ ra̱ saa̱r ghan ka while naan abrini pho oloogh idipho ani yaah ligbia pho ebem idoun a birini oloor idipho. emi oye ka tue ughool imi momior okarap pho oye idiedighibo̱ mira toma ghan we mo odighi okarph oye onighe abrini pho onighe ku na pho amoogh bo abiri ni pho kuradighi ghaabo iyaar pho abirini pho unighebo̱ edighi iyaar di na abem mo abrini pho anighe po na ka bea raghara pho a na aragha ra pho ana ku ke si ghe yena esire esidi naka beem mo abirini pho anighe ni ooh ka mee ra oye akeleghi ina mo daph i mi oghi ephen osighe iyaar r'okilmi, osip epe ko siph inna ipe kidi a we pho ka kaaph ni mo iduoph ràadaph ghan ogba. ogba pho opo pho ku cli atue mem mo odi ogey oye So kadighi odour pho oye pho apo̱ obooh a wea yea okaap igey ilo ana obini abrini pho ipe ku dia brini pho odi aweh ko kaap ni mo oye pho opoho odi be sephie pho ra wa ghan sighi tone, ra miighi ghan, kobaghan ekpo nu di ke dighi sighi ton engo oye <hesitation> iduon kuidighi kua birini pho koor kaaph igey ilana, nadighi ikar aph kokaap ikaraph lloh ana po kuidi abrini pho odi mima madan